Tukuk che kikinetan akekonan sasup eng' sapee nyu tukul, ko netai ko king'amache awa sukulit nepa parak, ko kyamache ane ipasomanchi kei ne neuu kyamache asomanchi kei nekiae eng' sipitali, kelenchoon ii, ng'amu kimaa roche makishek chuk kimanyie, ako pasomachi kiyoe, ke- ke- kekonaan kanetutik kelenjon, keikei ipayai aeku mwalimu, kong'a ng'awe sukulit nepo parak, ko kyapayai uwalimu mwa ualimu aeku mwalimu ko kitoreton ochei amu kinyoru kasi, mau t mau isomanchi kei ake ne mainyoru kasi, kito ake nekikinetan, akemwaiywo kele toreti ko ye king'emache ketunon. ke konetan chepyosok kolenchon ii tukukchu ko sapos ko- ko komeche piyai eng' koong'ung, kelenchon ipi konyit piik piik chikik ap chichi, akikanyit chichoe, akirip lakok kuuk, akiyai kasit ng'ung sokosikchi kotestai kong'ung kokeny kokikilenchon sipipat imaret ng'ungi, itinye imbar, ikol tukuk kuk simaiale kitukul, kokeny i, ko eng' lakok ke- kenatan kele yekaisich lakwe irip lakwe. Ituch komie, ak irip komairo piik che chang, akoi akai ya imache ikachi kinde ituch lakwe komie si ma- ma- maliza koro piik i- i- ikachini lakwe kinde, ko keny ko koma ko lakwe ko machei ii ko ii- ii ketelchi sumek si makipaita sumek lakwe yakako yakameche koeetu sikong'oamis lakwet ko- komatindai sumek che ki kisiktoi, ko keny, ko kanetitu chu kanenituk chuk tukul chikikimwaywani akenetan kokyakyasup eng' sapet nyu tukul, ako taretu amu ng'emwaun kei akisup, kotaretin, mi chekikotareton kapsa chekikimwaywan chepyosok kimwaywan paishek ak oiik alak che echen ing ane ako kyasup ako tareton eng' sapet nyu ko tukul.